Man daal suma culin bi de yëre bi bu hii moo ci gen a bari comme yëre comme façon yii di ko gën a rëy yu daa de génne papis. Waaw mujju na bari si sama culin bi. Bañuma daa sori yëre bu ndaw de waaye bariwul de xanaa su ma nekkee si kër gi. Loolu sax duy nekka yere bu ndaw a ndaw. Waaw hiw na daal. Li ma gen a di bari sol mooy yëre yu hiw, yëre bu xaw a yaatu xanaa kay daf ma neex rekk daf ma neex rekk. <laughs>